जे हमारे कोडाया पंडो जे किचे चिज़ चिपके बी रोलो आचे से रोलो चिपटी टू टेटुक हामे बिमदार होलो धारके धरियेन्डो तो गरम पानी कोर्डे कोनिक या बिम्बारो लेई धोयी पो कोरटे ते धांग से को। या हमारे धरके चार हों तो चार साथ गरम पानी ते कोर्डे या टीबी ढूंढे ते।